الشخص المشهور كيكون عندو الدخل مرتفع أو كتكون عندو القدرة على التغير أو التأتير على المجتمع أو كيكون عندو أبواب مفتوحة ديال الإعلانات أو العروض التلفازية أو كذلك عندها عيوب كتيرة لي هي أن الشخص المشهور كيفقد الخصوصية ديالو أو كيتعرض لظغوظ نفسية أو مكيقدرش إيدير علاقات حقيقة أو كيفقد الأمان الشخصي